Fomba <hesitation> fisan’ny frizidera zao, ôhatra misy ,misy ronono regny zaigny, tiàntegna hangatsià to de atao akào. Kô fô kajiàn-tegna akào elela a to de <hesitation> miôva mangatsiàka izy. Mampangatsiàka rahaha zaigny izy e, sady manjary kajiànigna raha koà zaigny. Ôhatra misy lôko zao oh, mbôla aminy afaka amy herinandro zay vô agnao hômagna azy, manjary kajîgna akà koà izy. Mangatsiàka mivengy akà de tsy maratra i raha re, zaigny asany.